Mìxìng kan ne angin kan khutláng tán hian mìpa kátxéupó hii kan poimóvek em em ane. <hesitation> Kan poimó a, tsuan míin téné na inbeak dante, míin né na kan <hesitation> omhó te inate hii. Kan khutláng tán tsuan a poimóvek ane. Tsungzìng a tsuan kan til tí txinté. Khutláng tán a poipén té ani em, tí tekhákan ngay tua ngáya. Tsuan kan fér em em tura nì. Mì zóngzóng te hii. <hesitation> Mìxìng ang fekín kan chìt tura nì a. Tsungzì tsu swal kan swal bìk tura nì lawa. Mì zóngzóng te hii. Kan fél de win, chad de win. Mì tekan vebeak tén. Mì tán na tekan lau thót tén tróm ngay. Tróm ngay de wa til tekan lau tísak tekán. Khutláng tán tsuan a lau chá em em ane. Tsut yáng pokín lé káté. Kan lau zér sáng ani tsuan. Kan zér na tekhákan. Kan khutláng tán a lau thót nan. Chad de win kan zér tura nì a. Tsut yáng tsuan. <hesitation> Tsum dón na tekan lau tí ani epón. Tóm zóngzóng emó. A chá zóngzóng emó. A kan tít. Kan lau zwarté ani tsuan. Kan khutláng tekán. Mín lau dupuya nga. Mín lau <hesitation> djanbóka nga. Tutép tán pokán. A lau chavét tón poka nì.